A respecto <hesitation> ke kipahqaa cha wehchin han ke la iidoma ke wula man k'ieh ta por ejemplo chi paam la qatinimiit wula la poqomam y chipaam onteera la guatemala pues wula la veinticuatro aka y ch'ahqon cha idioma pero wilkee' han niq'ar ke wula je' talvez je' luquub' talvez la idioma ke hoj nqa'an utulizar pero mas idioma bueno la maya ch'ahqon aka nqa'an utilizar y la ch'ahqon cha idioma talvez wula pero janaj cha wach idioma verda entonces poco aka wula man k'ieh ta wula